Dartiɗirɗi pucci jamɗi kañum e otooji ko Farayse wiyata fereŋ ko <hesitation> ɗum leeltinan malla dartina ko dogata. Ko e pine he jokkondiri, so tawi a janngii ko dartinta ko tan jannga pinal ngal, ngal waasaa yirlaade. Ni woni ngal darto. Ɗum ina tawee e negesooji, ina tawee e motooji, ine tawee e mobilaaji.